Nyaku ma piara se ko'ko naan ko'ko yo aki uma <noise> ko'ko nai ma piaraanku kiuma daket wo sera aki uma ti daket se tou lewo naan se asu samange mena jadi sera saku mange kium <hesitation> paser siwongku sa nyaku semange sebagai tuang nera nyaku siwongku sera kumena nyaku kura reken pe endon ko'ko kumenam ko'ko kan binatang dai tanong kita tou jadi pasiwong ku nyaku mekan wease ko'ko tiwo endo o nyaku sa mekan tendei sapa keneng ku tendei sera paduda'an ku pe endon sera manaram wo sapa duduan ku pawean ku duduen tendei wekan wesai ko'ko kenal lenera pasti kenal lenera wo sa tenga hari mo a nyaku kan makiuma akiuma sa tenga hari mo mantu toyo man wean kukan o sawengi ndo dakedakedeng koman yo ko'ko nai gampang rumai mapiara sera pe endon sera dai remuan ne tou le dai remuan nei tou lewo jadi siwor siwon sera nara nara mon Wo siwon tampa gaga gagan gagan tampa pe ndon sera ketuna se ko'ko nai mansara ko'ko mansara binatang sarta gagan man sera juga <hesitation> ke tou tou nai ko'ko nai gaga matedu gaga wo sera pu sa sera leos tampa nera ai se- se lewo ti ai gampang mendose ko'ko ti karena sera aman tampanera ti gaga wo kita tea ma pikir pandang enteng se ko'ko nai ko'ko nai kan sa piaran ta tu toro ma wes em pendapatan ta wia kebutuhan wia rumah tangga jadi se ko'ko nai sa sera serta ma piaran serta piara nera sapa piaran ta dakedakedeng um penghasilan kiuma naan um penghasilan penghasilan e wedina tanu po'po cingke nan penghasilan se ko'ko jadi se ko'ko naai maan tu penghasilan man wane sampingan taan sa piaran ta dakedakedeng daket um penghasilan ta jadi nyaku pineratek kumo maan se wowene mange tu kum mange makan se ko'ko toro itu kan dae susa ma makan se ko'ko Yang penting nato sa tanu nyaku tuama sanator kumo en kandang empa tampanera umpa kana nera man se wowene mange mokan man si tou wene mokan si mange makan wese ko'ko ei apa apa kan ni'tu a wayangene wewene tan dodak dai wutek gampang man mido mangko mido man pakanen ko'ko dai tobat sa se sa tanu tendei tendei ti'i kase man kiu kiuma dinapi ku kiuma wo a tipu'er pakan wese ko'ko jadi dobol penghasilan akiuma naan tendei pakanen se ko'ko sa sera memang e selam ei wangket ni tumo pakuan pendapatan ki rumah tangga makei le e daket doit ta wo itu toro pongkos se rinte sa serinte- sa serinte ta tarima skola um penghasilan nitu penghasilane ko'ko ti toro ayomko serinte ma sekola jadi tumoko tama susa susa sarta petani sarta pinter mapengelet mapengelet doit mo ator <hesitation> pengidopan ai susa ta tanu kita tou tonsea o bodokan bodok mo kan sandiri sasa hidop susa sedangkan takuait wineat opo empung Hikmat kura mo pengelet doit tanus ko'ko ti toro kedoitan jadi tu mo ma susa susa marai rai mota mapa'yang pe ndon tadai susa ta toro mawo wangun um rumah tangga wo wanua ta pe ndon ta toro ma kendis wia emkayaan wanua sla wia indonesia nai itu man